"बोरियत" शब्द से समझ आया कि, कोई भी काम से मन उचट जाना या काम में मन नहीं लगना, समय नहीं कटना, टाइम पास नहीं होना, यह सब बोरियत कहलाता है।